Mbon nroog mpuréka nrood-miine dan nkottu dé. Mpurégma, mu la déye puréku, ni mu féérine gnoju ka bhangh: ma la déye mmartéle. Kayé fuu bhanghtine. Looku, mu la déye bhanghtine, kayé bhangh. Worama mu bhangh ni, mu runtatini, mu ducktane wama mu déye nini. Maa boobu nruu sa, isa fu dhi mbangh martéle. Maa baab-bhanghtine fu gwiima nune-rune démi.